<hesitation> eyivi, eyivia miawo ya miyɔnɛ le fiya be yivi golotoe, yivi golotoe maaa, enɔna xɔ me, egbanɔna egbe me tsã, <hesitation> le gbemea, <hesitation> ne emɔ kewo mitona yina ɖe miabe gbemea, kaka miaɖo gbea ne mi yi gbea me kaka ne migbɔa, <hesitation> zã me kaa nu ne kea, elɔna ka tsona mɔ ne mi. Ezo edzona Ku ka, va yi ku na ɖe nu ya ŋti aku ɖe eya ŋti ne mizɔ mɔa, eka nɔna ŋme kplɔm ne mi. Nele ŋme pklɔm ne mia, mitsɔna alɔ nɔna wɔ ɖeke nɔna wɔ ɖeke tsaƒe zɔna. Zã mea edɔ ne wɔna Ku mia ye ma. Vɔ la xomea, <hesitation> elɔ̃na ka tona miaƒe xɔwo me, eka dzie be nɔna zɔ nɔna le ɖeɖi, ɖeɖi viwo le gli ŋti, ye be tem ƒu na dzu kaba kaba le na wo. Ekawãwo e lɔ̃nawo tona miabe xɔ be kɔna kɔnawo dzi, elɔna to xɔa be dziwo fike ame ba lɔ matem yi o kaba o kpoa, elɔ̃na ka to fima. Fimɔwoa, ne ezɔ ka dzia ye be azɔli zɔzɔa etsɔna ne, ye ŋɖe va yi ka ka ŋtia, eɖena bla le ne, ye nyi na nuɖuɖu ne yetsã. Neee ezɔ ka dzi, ne kpɔ ɖeɖi ɖe le afi ɖe vɔ ne kaka ava zɔ kaka ava yia, edzidzi na nea, ye be mla na tona ka dzi kpoa elɔ̃na ka tona xɔa ba fiɖe kpekpe kɔna kɔnawo dzi le dzi. Vɔa eka dzo nyi eka ɖe ke ye ŋkuvi metem kpɔ ne o, mimetem miabe ŋkuvi metem kpɔna aka ne le efimɔ. Kpoa ye ŋtɔa ya, eyi enyi ye ŋtɔe wɔea, ye ŋtɔ kpɔ nɛ ye be zɔna edzi gasiagame ye tsɔ nɔna le ɖeɖiviwo le gli ŋti, le na nu kpotoe kpotoe kpotoe kpotoewo le gli ŋti, egbe duna tse hã xɔ nɔna agbe ta, agbe ne zãna ma loo.